أكيد أي وظيفة أنا غير مؤهل لها. أنا أروح وظيفة ما هي بوظيفتي أو شيء ما بفهم فيه، وأشتغل فيه. أكيد أبي أدمر هالموضوع، بخربها، بجيب العيد، بتتدمر. فأنا أفضل الوظيفة تكون وظيفة شيء <noise> أنا <hesitation> أدري عنه، خابره. مجال أنا متمكن منه، عارف له. لكن ما أروح أتوظف في أماكن أنا ما أعرفها ولا دريت عنها.